Yë uk juë yë amanajpë tëjk kuenda'ajpë t'sëkë yë uk i'ityë y madyak mëbëjpë yë y yé chid në ko'o nëwë nëyo'oy nëwë nënaxëp yë, yaj kuenda ajpë yë kay kay kuwa'ajtutpë este ka'ay yë yaxtapyë texotyë jue pokotyë jadun yë myëkëdyëyëp.